Ndrô laolo, ha ty tsy ary fahitako ndraiky ty plasy ty! Jereo karaha mirehatra aby ty gazon ty, ty leroa tsy ndraiky fa hasamponan-jaka ty, ty tsy raha fahitako reny, hatramin'ny akata ndraiky mirehatra koa a, aaah bôkeo jereo koa ty koa karaha misy fruit zany mirehatra koa. Kiasy ndraiky plasy karaha ty sady mazava raha zao a, hay mahafinaritra anakay ty e.